Par gunen nugulə loi panikwilai chu gun tup chita chinllita da loi na gon to basanto xten briiti ti lake ta lach gun tunin gutu tu buxna no norgongon no wa lo lanto chalan wen rund chinan chano na no llu to nu lo runtll tantu xid wina next ladika lachin gunin ti blletisu uwa loi rubnu chinan la de tu chuanu oo wanu tera la te runu wa lo unwakote kax peladiki rood rux ladike rit to compromiso tengwa loi urkara xus wa nubaro chinan to loi galax gon galax gon ni no gon